ña siniyu sa´a ku kumi nùù ntíaa ña ñáataku ntíaa yá´a kuíí ha ra ta´sa ñaa kasuña nùù síyoo sii ñakantiu kuu tinana soo´li ka sakasuntiu ri nùù síyoo ra sa´ra sa xaxi tuntiuri xaxintiu ri ñaa nùù in ka´a ko´o ra sa ika in ntura ntíaa ikara kasinintiu tyikantiu in ntivi nùù síyoo tyikantiu nta yasintiu ni ñaka kuu ntíaa yá´a kuíí ka ta ntíaa yá´a ku´a kara sani ñaa-m ña santiu hua sakasuntiu´a i ñaa nùù síyoo ra sa´ña si tinana ku´a tasa ra ña yanu ntatyantiu ntíaali ka nùù nte siti ka nu ña xa´an lika yanu koña tuku tyi yanu iva sa yaxintiu ka´a ko´o ka´a ko´oli nira sa´ra yasintiuntiu sii in ntivi nùù síyoo tuku ñaku ntíaa tiki´n kantiutyi ntíaa tiki´n lika ra kuenta yantuari ñuu ntiu ra ika hua mii mi ntíaa tiki´n liha yasintiu ña santiu hua sakasuntiu ri ra sa´ni kasutuku yá´a ra sa´ra ñaa sa ntikontiuri ra sasintiu ntíaa li´ha ra sa´ra kee ii´n keni nta a´ra ni ntuura in ntíaa ntíaa tiki´nli kantiu sira nira kuu kasiyo ra si ntivi yuu tuku ñaku ñaa ntiaa tiviti ha´ra sa kasuu ñaa yá´a ra sa santikoña ra tyo tivitika ra sa´ra santaka tiviti ka nùù ntíaa li kara ñaahua kuu tinue xente a sakasi un tukue siixta tuku ñaka ku kumi nùù ntíaa sini yu saa